In lapi ku in lapi yutnu, ku in lapi ja nu´u tintaun lapiun xi sirve yoga jaa teeyo in letra <laughs> teeyo, teeyo in letra yuka ku maa ja kanuu ja kajika ja kuechi ji escuela, ja kas koayi taga in lapi chi nami un ju´u teeyo, nani in siki ja kua´ayo lapi ku ja kanu ja konuyo ji.